Yo me long mo in kakaruk yo me long mo in men, yo me long anga sene na nebuan sona rovie talo nuye sona nene buan. Sona nene buan sona rovie sona posie anga lo labuhe sona posie anga ma niu sona posie alo sospen. Sene na mboilin ni yo sona nir yo yo sona ling kur nuye na tanga rang go, yo kame long anga in buka ni. Somo na ling kurne kelang nema me kakae mo yali lon kumo na in buka ni, sona nir yo sona rovie sona mom rie pisa yo kata mui mo mo inie nge ngin yo somo na inie nge bung mau asi nga mepka anga yo mo inie pe yo sona inie nama ko sene yo buop sene na momi yo sana ini. Sona no men pe sene na laik anga mo ne tong hum tan mo ne toni molo aingir yo sona ne bua er ok e no na e talu nga somo mepka sona ka e talu na rai, na rai pisa na poi sona yami au va den yo mo yami na pe yo mo ka elme yo sona lapal loi sana lapeloi sana lapaloi pisa sona karingi na mo rang neke nama molon. Sene na rang neke moloi sona ka e lie sona ka e lombo sona ka esa esa nga mo yali lon e galik mo yali lon ku mon nu buka lemo gras sona nir sona poi per kese so yo sona rang ne ke nama sene na rang neke moloi. Yo me long vua m mo ini nge mau ma yo kata mui mo ini nating. Sene na ini nating ena yo kata mui mo kon ka. Bue lol yo kata mui mo kon ka so siam on yo sene na tong hum mai, mo tong hum mai yo kame long mo tong hum mai buka. Sona ka e nil pe sona rai sona ho hoi sene na hoi pisa sona pam per toroi ena ma, sene na pam per toroi yo mo gua yo mo ini sona ling olel minmin mo yali lon sona ling ling ti buka mo yali ku yo mona ini mo na kon buka. Yo ka me ling del minmin pe yo kame in buka i nama anga lo pukanga sona ling mene au yali loi per yo sona kon buka na ma, ltermbi yo sonan nin tonga kuti mon nini go ti mon ringom ma di oh. Totong gor enima mene nga men ta toni sene na rai sona ra erona e rona kamui mo buor bikos kilang ana song gua, kilang ana seneng gua pe kilang ana ke mo unun ndi ge mene nama mo homin giai ge bung mau. Kese ringo ma ke nga ne nim ana son kon buka anga lol ke ko kese ma to buka nenim ana keka mui no in buka pukana anga ke mom ne siam son kon mam ring lol ke. Komia mo yo ta yo me long mo ini nga mo rang ne ke moloi kur neke nga kaka e mo yo mo dip prim mo ling liklik oil ana mo yali blek sos ana mo yali mo ling esa esa mo yali loi ku yo mo na ini mo ne kon ta au si lo yo pe ke se soni nga kon buka nama. Ko kese ne ma i ling e nona birbir mo yali ka mui mo ko buka lol ke so siam kese mung ko ne on. Kom ya ma on kom ya pe siam ena kamui mo komia. Kese nir kese i pu kese toni kone, kese ne laik mo posie au yali anga tere he anga kese ne ne ne buai pe ke posie au yali pe ke ti posie mene niu Pe se ling ling de min min mo yali komia min kese inie me kon ka. Ko kese ne vitir molon mo ike to ne kilang anga mepur molon ke ka mui mo in buka ni, kelang ana son tou akua ke. Kelang an son tiou tua ke na keka mui mo in buka ni. Se rang kelang anga me kaka e pe son kon buka mama kamui mo ne blik. Son kon buka bikos seme i ringo make, ke mo mom rie ke mo inie ke mo in birbir ni kese ne i ringo make anga ke mon rie mo ke ka mom buka ni son mumil ena kamu mo gua buka bikos resepi nga ke to ni ka kon buka lol ke me blik. Kaka e gom ana ke poi au yali loi ne u nga kone ike teni ike poi e rona birbir au yali loi se ini se mepka nema ma ke mo ini ma, kamui mo kon mam ring son kon buka.